Séé álámɩnáá fɔkɔ ɔ kpínaná? Mɩnísíɩ álámɩnáá lɔ fɔkɔ ŋ kpínaná <hesitation> bʋʋ bisí ñ la ñ kaa lú límɔ. Bíɩsɩ wómɛɛ ŋñ gɛ ñ fɔkɔ ŋ kpínaná, ññ la kaa lú límɔ ŋsɩbɔɔ bʋ bisiyá sɩ ñ límɔ, too bʋ tala ní ñ fɔkɔ ná ŋ kpínaná. Tɔɔ ññ gʋ liʋ mɛɛnɛ ññ gɛ fɔɔkɔ, ñ gɛ yá fɔɔkɔ kɔɔ ññ fɔkɔná ŋ kpínaná, na bíɩ ŋsɩ fɔɔkɔ <hesitation> mɩlímɔ ñkɔɔ wáa, ayéé fɔɔkɔ kúñkúmiliiyáa ayéé fɔɔkɔ búñbuliyaá yáa ayéé ñŋ anagó samínaá yáa, bʋná nɩŋɛ feé, bʋʋyɛ bɔɔ ññ fɔkɔná ŋ kpínaná, tɔɔ ñgɛya mɩnɛ bʋná nɩŋɛ feé ka ya sísí, ñ gɛ kʋmʋrena kpáanʋsɛ sɛɛ mɛɛ ñŋ fɔkɔ, na kpókiti ká kaá bíɩ ŋsɩ ŋñ gɛ ñ fɔkɔ lɔ ŋ fɔkɔ ka tɛlɩ ñ gnaŋsɩ, ka dʋ bʋmɛ na ñ dɔkʋ dzóló-dzóló ñ la ñkaa tásí. Na fɔkɔtɔ bʋ bʋwɛ bʋʋlɛ: ñŋsɩ bómɛɛ ŋñgɛ ñ fɔkɔ, bɔɔ na bʋ bisiyáá dzɛ. <hesitation> bʋʋ bisí nɩ kumólená, bíɩ ŋsɩ viile afɔlɔwaŋdɛɛ ayéé ɛŋŋhɛɛ viile afɔlɔwaŋdɛɛ, ŋñ kpáta, ñ na ŋ kpáanʋ na ŋ kpínaná <hesitation> ññ la viile dí mɛ kala kaa suŋ viile dí goóre kaá ñ dzɩñŋá sɩ fɔɔkɔ lɔ bʋtáa yála bʋʋ dzʋ viile mɛ ɔɔ, yáa sɩbé, alámaá yála ka dzʋ ka lú límɔ ŋá ka yɛ sé? Ka gnɔ. Tɔɔ ŋñ fi límɔ ka fɔkɔ aráa tɔɔ bʋl kéé, ññ tásí gníñtɔ lɔ. Tɔɔ bíɩ ŋsɩ wómɛɛ ŋñgɛ ñ fɔkɔɔwá ŋñná sɩ ŋñ fɔkɔ. Bʋʋ bisí nɩ vɔñŋɛ kakaá lɔɔ, vɔñŋɛ kakaá lɔɔ ññ tasí, ñŋ fɔkɔ lɔ ŋ kpínaná lɔ ŋ fɔkɔ bɩ ka tɛlɩ kpátááá, bʋʋ bisí ñ tásí bɩ lé? Vɔñŋɛ lɔ. Ayé bíɩ ŋsɩ atɛ lɔ atɛ dée, ŋñ ná sɩ ŋñ yála ka tásí bɩ bʋlɔ, amá kpínaná fʋlʋñbɔ, bʋná bʋʋ bisí sɩ ñ báásɩ ka tásí bɩ vɔñŋɛ lɔ, na bʋ bɔ búti ka gɔɔɖɩ ka dʋnɩ tʋmʋrɛ bʋʋlɛtɩ bɔɔ. Ŋnáa? Mɩnɛ yáa fɔkɔtɔɔ dzɛ. Dzeémɔ tɛfɛ fɔkɔtɔ yɛ tʋmʋrɛ dí dɛɛ kpínɛ bɔɔ déyáá yá, bʋʋ dési álámɩná, lɔ ŋ kpínanáá déé bʋká ŋ wɛ sábta mɛ.